Na mbasu naa ngəzəm aa wən duwa ga, ja raakan daidai na tiike kuma daama iyu gu iyu ngəzəm gu ne amma na naa ɗa gayi naa dlərarin jandau dək aa kunu wənduwau, naa ngamo dək naa akshi aa wənduwa ga gu kuma jandutku dək ja tamke ja getak naa nən da tatki su kaza- su kaza bai, dək ja be getak, mi gayi ka afək gayi, Nda deu naa abən gun dək ja taraci ja ci bi ja naa amatu ja naa maamu ja dək kaasənu, su ja ɗa getak ja ɗa gayi naa akshi amman tiye aa kəmu rama kamanci gəri, ka ramu ngəzəm dləri gu aa kəmu gu, ngamo gu ramu ngamo gəri ngəzəm gu aa kəmugu, dləri gu aa kəmu gu. Dləri gu ramu dləri gəri ngəzəm aa kəmu gu. ngamo gu ramu nagamo gəri ngəzəm gu aa kəmu dləri gu aa kəmu. kai ka rama ja dək jin gara go baya. Naa nən daci gwa kamanci gəri bai ii kunu rama ja, ja ɗa getak. Tən can ngum dama ja raakəne naa akshi harr gusku kuma ja ɗa gayi naa akshi su naa bini daama tlan gəri ii gatərr gu, daa ma aa daama bai nəngaiwa rro se dai kə kaakasku. Nda məci daama aa gatərr gu. Su tən pəɗək gaiwan ngum ja da getak naa akshi harr gusku ja ɗa getak. Ja zəba akshi aa zəbau amman mi jandu tənu parr ja dlam naa ja wənduwa getak. ja zəbau tənu dlamu nakshi ka aa gepe ja. Amma jandut ku parr ja dlamu wənduwa getak, kaa mi gayi afək gayi. Alhamdulillah.